gott kvöld ævisaga Jóhönnu Sigurðardóttur fyrrverandi forsætisráðherra er nýkomin út bókin ber heitið minn eftir Pál Valsson og í henni er ítarlega farið yfir litríkan pólitískan feril Jóhönnu og uppgjör hennar við stjórnmálin þar sem hún var í hringiðunni í hvorki meira né minna en þrjátíu og fimm ár Jóhanna er gestur Kastljóss að þessu sinni og ætlar að fara yfir þetta með okkur velkomin Jóhanna þakka þér fyrir og til hamingju með þessa bók takk eftir lestur bókarinnar finnst mér svona

rauði þráðurinn vera í þessum þrjátíu og fimm ára pólitíska ferli hreinlega baráttan við karlmenn hvernig birtist þetta þér svona eins og þú lýsir í bókinni þetta er alveg rétt hjá þér sérstaklega á fyrri hluta míns pólitíska ferils

við vorum voða fáar konur í pólitík við vorum þrír á Alþingi þegar ég var í ríkisstjórn sem félagsmálaráðherra í sjö ár þá var ég eina konan við ríkisstjórnarborðið í þingflokki Alþýðuflokksins var ég eina konan í tíu ár að berjast við karlana og ég man eftir því að Ingibjörg Sólrún sagði að það væri eitur í beinum allra valdamanna ef konur hlýddu

ekki og ég held að þetta sé hverju orði sannara og ég fékk sannarlega að finna á því þegar ég var að reyna að koma fram mínum málum og það var þannig að í kosningabaráttu þá vildu karlarnir alltaf flagga

ég þurfti að berjast fyrir því að ná fram þessum málum og ég þoldi það bara ekki að lofa

einhverju og svíkja það svo og ég sagði það stundum að ég hefði þegar ég var ráðherra nítján hundruð áttatíu og sjö að ég hefði aldrei geta farið í kosningarnar nítján hundruð níutíu og eitt nema ég hefði barist fyrir þessum málum sem ég lofaði fólki sérstaklega á fyrrihluta ferils þíns ertu kölluð frekja þú ert sökuð um að vera ekki samvinnufús

sem segja þetta ég meina ákvarðanir voru teknar án þinnar aðkomu um þinn málaflokk hvernig var að sitja undir þessu það var auðvitað ekki gott og maður þurfti að hafa mjög mikið fyrir þessum þessum málum ég held að hluti af þessu hafi verið að karlarnir í mínum flokki leituðu of lítið samvinnu við mig en þegar

kom að samskiptum við Jón Baldvin að því er varðaði þessi velferðarmál þá þurfti ég alltaf að berja í borðið ef ég ætlaði ekki að láta þá ganga yfir mig og það sem mér þótti verst

þeir voru stundum búnir að ráða ráðum sínum og ákveða hve mikið ætti að skera niður í félagsmálunum og velferðarmálum

kom fyrir og þeir voru að saka mig um hótanir og svo framvegis og svo framvegis ég hef nú af því við Jón Baldvin höfum

gegnum árin hann var sjálfur að hóta þegar þegar það var í sumum málum svoleiðis að ég var nú ekki ein um það þó það væri sett á forsíðu blaðanna að það væri eins

og ég væri ein að hóta ef mál gengju ekki fram en samskiptin ykkar Jóns Baldvins voru stormasöm en hvaða pólitísku samskipti voru þér hvað erfiðust á þínum ferli það má kringum húsnæðismálin öll nítján hundruð áttatíu og sjö í ríkisstjórn og líka nítján hundruð níutíu og eitt voru þau mjög erfið og ég átti

erfið samskipti við Jón Baldvin eins og fram hefur komið og líka aðra ráðherra bæði ráðherra í Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum það var á þeim tíma eftir að þessi erfiðu samskiptin voru við nokkra þingmenn Vinstri grænna eins og Jón Bjarnason og

og mér finnst allt í lagi að takast á við andstæðinga mína í pólitík en mér finnst það verra þegar ég er að glíma og eyða miklum tíma og orku

sem eiga að vera manni samferða í ríkisstjórn upplifðir þú oft að þú hafir verið svikin af karlmönnum í pólitík ég myndi ekki nota það það orð nema í eitt skipti

Jóni Baldvin að mér fannst hann svíkja loforð þegar þegar ég var að fara eftir að ég hafði

unnið mjög mikið í nokkur ár og leyfði mér að fara til útlanda með sonum mínum tveimur og við

gengum frá því áður en ég fór til útlanda að hann myndi ekki fara í ráðherraskipti sem þá stóðu til vegna þess að það voru tveir ráðherrar að hætta af því ég vildi og hafði

mikinn áhuga á því að Rannveig Guðmundsdóttir kæmist að og hann lofaði því að gera ekkert í málinu fyrr en ég kæmi til baka eftir hálfan mánuð en ég var varla fyrr farin af landinu þegar hann byrjaði að undirbúa sinn

og hann vildi hafa hann og það kalla ég svik og það greri aldrei um heilt eftir það eða hvað það má eiginlega segja það og ekki milli þín og Rannveigar

heldur eða hvað það var mér mjög sárt og erfitt hvernig þeim samskiptum okkar lyktaði

Rannveig var mikil vinkona mín í pólitíkinni við stóðum mjög saman í ýmsum

baráttumálum og ég vildi mjög gjarnan fá hana inn í ríkisstjórn og sagði Jóni Baldvin þá vildi hann flytja mig yfir í heilbrigðisráðuneytið til þess að Rannveig fengi félagsmálaráðuneytið og ég sagði að mér væri það ekki ljúft að fara úr félagsmálaráðuneytinu en ég myndi gera það ef Rannveig fengi þá ráðuneytið sem varð svo ekki Guðmundur Árni fékk öllu komið í kring meðan ég var úti í mínu fríi lífsförunaut þinn fyrir um þrjátíu árum hún hefur nú mikið talað um þetta og skrifaði bók um þetta en það sem kannski fæstir vita er hvernig þér leið á þessum tíma þú hélst sambandi ykkar leyndu í fimmtán ár hvers vegna samband okkar fór leynt í árið tvö þúsund og það var auðvitað mjög erfitt tímabil þetta fimmtán ára tímabil það var bara okkar ákvörðun að halda því lokuðu þá er ég að tala um eftir tvö þúsund en fyrir tvö þúsund þá vildi Jónína hafa sambandið mikið opnara og þetta var svona sundur og saman samband í fimmtán ár sem var

auðvitað mjög mjög erfitt og ég skyldi það ekki loksins þegar við fluttum saman árið tvö þúsund að ég skyldi ekki hafa opnað þetta samband miklu miklu fyrr auðvitað var viðhorf til samkynhneigðra í

orðið allt annað á á þessum árum

ég verð að segja að til dæmis hræddar um að það gæti haft áhrif á minn pólitíska feril þetta gæti haft einhver áhrif á börnin okkar og svo framvegis meðan þessar breytingar höfðu ekki orðið í þjóðfélaginu og við vorum stundum að ræða um bók sem við lásum báðar var í sambúð með konu og um leið og það var upplýst þá fellur hún út af þingi og hún rekur það beint beint til þessa en það átti auðvitað ekki að koma til á þessum árum

nú ekki um eftir að ég þú verður svo fyrsti opinberlega samkynhneigði forsætisráðherrann bara í heiminum og fyrsta konan í embætti forsætisráðherra hér

vaktir þú mikla athygli

verið það sko ég var náttúrulega með verkefni

upp fyrir haus eftir að ég tók verða forsætisráðherra þau voru auðvitað alveg yfirþyrmandi og okkur fannst engin ástæða til þess að bæta því við að fara í viðtöl um okkar

samband það vissu allir um það að við byggjum saman og

okkur fannst engin ástæða til þess

ég hafði það mikið að gera og við sögðum eigum

að bíða með þetta þar til ég hætti í pólitíkinni og þá skrifum við bók um þetta sem sem varð og fórum að ferðast um heiminn og höfum verið að gera frá því ég hætti í stjórnmálunum að fara á ýmsar ráðstefnur og fundi þar sem við ræðum þessi mál og og fleiri

ekki á að tala um

þegar þú ert að halda fyrirlestra úti um allan heim að að vara fólk við því að vera svona lengi inni í skápnum eins og þú varst já já hafði það mikil áhrif á þig já mér fannst ég fórna í lokuðu sambandi og Jónína var mjög þolinmóð en hún vildi auðvitað opna þetta miklu fyrr og ég raunverulega vara fólk við því að láta ástina sigra

hana hafa yfirhöndina

það er pínulítil eftirsjá í mér ég verð að viðurkenna það hafa ekki opnað sambandið fyrr þú verður formaður Samfylkingar í byrjun árs tvö þúsund og níu á umbrotatímum sannarlega varðandi skuldir heimilanna skjaldborgina svokölluðu ykkar ríkisstjórn var mjög gagnrýnd fyrir að bregðast heimilunum þúsundir fóru af landi brott fjölmargir misstu heimili sín og eigur sínar hvað segir þú við þeirri gagnrýni ég held það hafi verið

mikið gert úr því og það

má segja að það sé eitthvað okkur að kenna líka og mér að hafa ekki kynnt þetta bara miklu betur heldur en við gerðum vegna þess að við fórum í gríðarlega umfangsmiklar

skuldaaðgerðir bæði fyrir heimili og fyrirtæki það voru tvö hundruð til þrjú hundruð milljörðum sem var varið á kjörtímabilinu í

afskrifa eða fella niður skuldir fimmtán til tuttugu prósent af skuldum lægst launuðu heimilanna voru felldar felldar niður hefðuð þið átt að gera meira fyrir heimilin ég ætla að nefna að skuldastaða heimilanna árið tvö þúsund og tólf þegar við vorum búin að fara í þessar aðgerðir

var orðin sú sama

tvö þúsund og sex til tvö þúsund og sjö auðvitað má alltaf segja að það hefði átt að gera meira en við fórum líka í ýmsa útreikninga sem sýndu

peninga úr ríkissjóðum hvað það þýddi varðandi aðrar efnahagsstærðir í þjóðfélaginu en ég tel að við höfum gert þarna mjög góða hluti og þegar ég hugsa þetta aftur á bak þá held ég að ykkur of mikið já ætlað okkur of mikið og ég held að við hefðum kannski átt þessi stóru mál sko þetta var ekki bara að bjarga þjóðinni frá

gjaldþroti bjarga heimilunum og fyrirtækjunum heldur vorum við líka með plön um stjórnarskrána og fiskveiðistjórnunarkerfi svo dæmi sé sé tekið en þið misstuð til dæmis stjórnarskrármálið bara úr höndunum já það má eiginlega segja það en við hefðum

kannski átt að plana þetta yfir á tvö kjörtímabil ég held að það hefði verið skynsamlegra þegar maður skoðar þetta svona aftur á bak

stað þúsund manns tóku þátt í þessu stjórnlagaþing með aðkomu allra nema þingmanna gerði grunninn að stjórnarskránni stór hluti

fer í þjóðaratkvæðagreiðslu og er samþykktur þar með tvo þriðju hluta atkvæða og þingið bara hundsar það og ég var alltaf hissa á því og mér fannst Ólafur Ragnar ekki styðja okkur nægilega mikið í þessu þessu stjórnarskrármáli maður sem var maður

það ætti að hlýða þjóðinni og svo framvegis að hann hann var okkur lítið hjálplegur í þessu þannig þér finnst miður að það hafi ekki náðst í gegn já þetta er eiginlega það mál sem mest situr í mér að hafi ekki komist lengra eftir allt sem gekk ár þessi þrjátíu og fimm ár þessar

við karlmenn inni á þingi langaði þig aldrei til að hætta og jú það hvarflaði að mér en svo þegar ég settist niður og hugsaði um hvernig þjóðfélagið væri hve margt þyrfti að

og breyta þarna og mér fannst ég enn þá hafa orku og getu til þess að berjast áfram og það hélt mér áfram þessi ójöfnuður

allt þetta hvernig væri hægt að taka á þessum hlutum þetta keyrði mig bara áfram en nú ertu hætt já já saknar þú stjórnmálanna nei alls ekki alls ekki ég held ég hafi hætt á alveg réttum tíma og ég gerði

og ég er mjög fegin það tók mig kannski eitt eitt og hálft ár aðeins að jafna mig þetta var búið að vera langur og erfiður en nú er ég frelsinu mjög fegin og ánægð að geta

með minni fjölskyldu og og notið þess að vera bara frjáls og ég hef helst ekki viljað tjá mig mikið um pólitík eins og kannski einhverjir hafa tekið eftir á þessum tíma já mig langaði einmitt að freista þess að spyrja þig út í stjórnmálaástandið í dag það er

freistandi að minna á það að mín ríkisstjórn hélt út heilt kjörtímabil

síðan ég hætti hafa þær setið í eitt ár

þessar tvær ríkisstjórnir sem hafa hafa setið og og mér lýst auðvitað ekkert á ég hélt að hrunið myndi breyta miklu meira hjá stjórnmálamönnum spillingarmál og þetta þetta virðist enn vera grasserandi í í samfélaginu og mér lýst auðvitað ekkert á þá ríkisstjórn sem er að koma ef af henni verður en ég óska henni auðvitað alls góðs og ég veit að Katrín mun standa sig vel sem sem forsætisráðherra eitt í lokin Jóhanna nú biðu konur afhroð í síðustu kosningum hvaða ráð hefur þú til þeirra kvenna sem

þennan vettvang í framtíðinni ef þær hafa áhuga fyrir stjórnmálum ef þær hafa áhuga fyrir að sjá breytingar á þá eiga þær að skella sér í djúpu laugina og fara í framboð þær eiga ekki að láta karlana stöðva sig ég bara minni á það að þegar ég var í ríkisstjórn og hafði konur til helminga við borðið það var sko allt allt allt annað að stjórna vinna

málum áfram sem skiptu máli fyrir fjölskyldur og heimili heldur en þegar ég sat ein í með kannski tíu til tólf körlum við látum þetta verða lokaorðin takk kærlega fyrir komuna takk sömuleiðis gott kvöld menningin heilsar frá Bergi á Dalvík á degi íslenskrar tungu þar sem verðlaun Jónasar Hallgrímssonar voru veitt fyrr

í dag við hátíðlega athöfn verðlaunin í ár hlýtur Vigdís Grímsdóttir rithöfundur sem er hingað komin vertu velkomin og innilega til hamingju já þakka þér fyrir í ávarpi þínu

upp þín fyrstu kynni af Jónasi Hallgrímssyni þegar þú átta ára gömul og þú lést þér ekki nægja að læra ferðalok utanbókar heldur gerðir þig líka færa um að skilja inntakið já ég man

ég lagði mikið upp

sem ég kynni og þú veist eins og er með börn þá er það ekkert endilega eins og á að skilja það enda er það þannig með ljóð að það er ekki til nein ein túlkun og ég man ég var hvött til að að lesa ferðalok og ég les það og

mér að það væri fallegt og ég trúði í þá daga því sem fullorðnir sögðu svo átti ég dálítið mikið erfitt með síðasta erindið há skilur hnetti himingeimur blað skilur bakka og egg en anda sem les þetta eins oft og ég get og þetta var mikið puð en ég komst að því að erfiðasta línan væri reyndar blað skilur bakka og egg eina blaðið sem mér gat dottið í hug var Þjóðviljinn það var eina blaðið sem var keypt heima hjá mér og þá var það bakkinn hans afa það var svona bakki Þjóðviljinn þar ofan á og ofan á honum þar var kona sem seldi egg sem voru miklu ódýrari en í búðum ég sem sagt lagði á mig heilmikið puð til þess að skilja textann og þetta er nefnilega einmitt það sem skiptir svo miklu máli með með börn það er hugmyndaflugið um börn og tungumálið því það eru þau sem varðveita það og það er okkar sem ber að styrkja það til að þau geti haldið áfram að tala það og skilja það hvernig svo sem þau gera það og það þarf virkilega að spyrna í og veita til íslenskunnar og ég held

situr og í hvaða flokki menn standa að menn verða að sinna íslenskunni menn verða að gefa duglega í á meðan krakkar eru farnir að tala saman ensku í frímínútum og þegar maður er að keyra bílinn aftur í af því það er bara svo miklu þægilegra þegar börn eru farin að tala ensku betur en íslenskuna þá verðum við að vera vakandi og íslenskan er ekki bara fyrir okkur núna

rifjar upp hann hefur fengið á sig svolítið illt orð svona í gegnum tíðina saknar þú hans

ég held það væri skemmtilegt að prófa áfanga eða val í grunnskóla eða menntaskóla sem héti hugarleikfimi þar sem þeir veldu það að læra utan að og vera pínulítið gangandi bækur gangandi ljóðabækur gangandi skáldsögur eins og hefur nú verið skrifað um

ágætu bækur um gangandi skáldskap til þess að halda íslenskunni við það það er eitthvað ofsalega fallegt við það hvenær gerir þú þér grein fyrir því að íslenskan eða tungumálið er þitt verkfæri og það sem þú ætlar að vinna með og hafði Jónas raunveruleg áhrif á tala hana elska hana nýta hana eins og þú nefnir

þá hefur Jónas áhrif hann er ekki endilega sá sem mestu mestu áhrifin hefur haft á mig en fegurð hans og fegurð ljóðanna hans eru ómæld hreyfir ekki við manni eða manneskju sem fæst við að yrkja á tungumáli þá er hún vonlaus þá er það vonlaus dagur þannig Jónas hefur auðvitað áhrif en það er voða gaman sem sagt að hann sé kynntur

það vel og miklu oftar en bara á þessum degi hann sé meira inni í námsefni í grunnskólum og framhaldsskólum en hann er svo menn séu ekki að segja þú veist hver Jónas Hallgrímsson er já er hann ekki vinur Egils Helga ég meina hann er það auðvitað en við þurfum að hafa þetta svolítið hann standi okkur nær og svo mörg önnur skáld líka lítur þú þannig á þig og þinn skáldskap

að vinna að því að varðveita og hlúa að íslenskunni í leiðinni eða meðvituð um það þegar þú skrifar til dæmis þegar þú spyrð svona þá hugsa ég strax hversu miklu á ég að en mig langar auðvitað til að hlúa að tungumáli sem hefur brauðfætt mig og mitt fólk og tungumáli sem ég elska og mér finnst vera eitt fallegasta tungumál sem talað er þó ég tali það sjálf hafa orð enn sömu áhrif á þig og þau gerðu á sínum tíma þegar þú byrjaðir að yrkja er enn þá galdur í tungumálinu já þú meinar í raun hvort það sé þannig að þegar maður eldist þá hverfi náttúran og maður verði pínulítið náttúrulaus en það gerist ekki með tungumálið orð og skáldskapur góðar skáldsögur góðar ljóðabækur og góður skrifaður texti og lesinn texti að því leyti hefur náttúra mín ekkert breyst þó hún hafi kannski breyst að einhverju öðru leyti en ekki þessu Vigdís Grímsdóttir innilega til hamingju með verðlaun Jónasar Hallgrímssonar menningunni er þá lokið í kvöld verið þið sæl